Lá kuro’ xen xé’n lⱥ e my ngýn e my tý dxáá’ jmýý, como domingo re nɇ jö to jö jná, tö’ráá’ ngýráá’ guóó’ jmýý lⱥ jö to la my guⱥⱥ’ rá’ re fáá’ra jö köö xi kiä xí dxí re fáá’ra jö köö mó e dse kiáá kala dxí, como re fáá’ra dxáá e <hesitation> e e ka lɇ jïï e jö, jÖtu kö jö’ e my é’n, my kiérá’ jö jnáá’ la kö xiñó’ e kiä’ re fáá’ra jö la tý í’ kieerá’ jnáá’ dsa jmíio kierá’ jö, kiera’ köö üü köö la nɇ néé’ re lɇ e my éé’ jná xé’n lⱥ.